Cioè, ligiu meda, specialmenti imoi ca sa cos'e fai non est chi siat meda meda meda. Però mi praxint sempri de prus i' liburus <hesitation> otocento, quelli francesi, mi piaciono, mi praxint cussus russus e insoma letteratura classica, eus a nai. I' modernus funt pagus medas is chi mi praxint. Gei ndi ligiu, però, a unu certu puntu nau, ma bai e cambia mestieri poita est inutili chi ti pongast a scriri candu bonu. In genere funt storias <hesitation> abastanza normalis, cioè propriu cosas de donna dì, chi biveus donnia dì e non si ndi portat nudda chi calincunu si ddas scriere. <hesitation> Boh. Ligiu meda, ligiu, imoi apu spacciau praticamenti i' liburus chi tengu in domu, e ndi tengu medas, t'assiguru ca ndi tengus medas. E imui seu andendu in biblioteca, unu donnia pariga <hesitation> donnia cuindixi dis, donnia mesi, dipendidi. Poi però, poi 'ollu sempri liburus grussus poita a cambiai non mi praxit. Quindi Anna Karenina, Via col vento, totus totus liburus aici, matonis bellus grussus.